Sass Stamford Raffles, mahii lesdi Sinngapo dow babal sooduki e sooruki ngal lesdi Birtaaniya to ndunngu ngu ujuneere go'o e teemeɗɗe njo-